ⴽⵓⴷⵉⵙⵉⵙ ⵜⴻⵏ ⵀⴰⵢ ⵡⴰⴰⴷⵉⵎ ⴷⴰⴳⵀⴰⴷ ⴷⵀⵓⴽoⴷ ⵏⴰⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⴰ ⵙⴰⵙⴰⴷ ⴳⵀⴰⵀⴻⵍ. ⵡⴰⵔⴰⴷ ⴷoⴱⵍⴻⴻⵍ ⴻ ⴻⴷⵉⵏⵏⴰ ⴳⵀⴰ ⴷⵀⵓⴽoⴷ ⵏⴰⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⴰ ⵙⴰⵙⴰⴷ ⴳⵀⴰⵀⴻⵍ. ⴰⵍ ⵡⴰⴽⵙoⴼ ⵔⴻⵢⴰⴷ. ⵉ ⴼⴰⴷⴻ ⴷⴰⵙⵡⴰ ⵡⴰⵔⴻⵙⴻⵏⴰ. ⴰⴷⵀⵓⴽoⴷ ⵏⴰⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⴰ ⵙⴰⵙⴰⴷ ⴳⵀⴰⵀⴻⵍ.